Par jwi'n yex yamen este kon bixtila', lirzyn bixtya, lirzyn men nitna' jwa'na este taxmen reta xij re xij re kuen yamen, taga taxmen este dib lazyamen, dib xij zis yamen ll- lijka' este tyob men yamen kon rop yamen gabmena', taxmen kad kuena' kad xij kuen yamen zajwi'n ryo re jwa'n narax nzo zijney.